Ave que te cuentu... pos essesti l'azeiti d'oliva, qu'es rica en antiossidantis i tien gustu afrutau, l'azeiti de mirassol, qu'es ligera i aparenti, l'azeiti de millu, qu'es neutra i güena palas frituras; l'azeiti de soja, qu'es rica en azius omega-6, l'azeiti de cocu, qu'es rica en triglicérius, i l'azeiti d'aguacati, qu'es rica en azius monoinsaturaus. Paquí tenemus una azeiti mu güena de mançanilla caçreña.